Ku ma lännüq Antarktikahe ja pidänüq võitlõma ijäkahrugaq, sis ma pigem koolnuq lihtsält õkva ärq. Selle et ma tiiä, et tuu olnuq suurõmb piin.